विहां होगे जान बदू दीज़ा नी लावनु चाहे। एक दीज़ो होनु चाहे ने लेके नते दीज़ा ने लावे। ती फाल्तू पस्या खर्ष होगे। ने तेहेम बदू दीज़ा ने नी लावनु चाहे। <hesitation> तेहेम विहां दाहरे एक दीज़ो होनु चाहे दारू ने सराब ने नी लावनु चाहे। कहा कि दारू ने सराब ने वार नुक्सान होगे